ngamma ni a tawai e mi wodi curol an tatol to balanmi illataimi curaide ndiyam, laleddiyam. Imma ni e untawai e mi wodi cuɗaimi e nder e dow leydi e jorni me jer curol kol lalahol ndiyam.